نعم، الفن ممكن يكون له تأثير سلبي، إذا كان يروج الأفكار السلبية أو تروج للعنف أو الكراهية. لازم يكون الفن في خدمة المجتمع والمشاعر الإيجابية.